Fomba fiketreha lojy aloha laha manahaky an'iny vidinao baka ambazary eny iny, sasanao tseky amy rano satria raha reny misy fasiky sasany misy vato sasany, zay anasà io. Vita sasanao i, zay vo ajobonao ambalany ao ketrehinao. I hainao masaky i, ataonao sôsy amizay. Fomba fanaovanao sôsy azy, tapatapahinao tamatesy miaraky amy tongolo e. Laha tapatapakinao iny asianao menaky valany iny, la ajobonao ao tamatesy tongolo iny. Hainao masaky iny, ajobonao ao lojy iny, la asianao sira, le embenanao eo mandevy soa, mifandotaky soa i eo, hitanao mifandotaky, lafa azonao hany zay.